נעם אויל מיט וויניגער און אביסל זאלץ און אביסל פעפער און מיש עס אויס און נאכדעם גיס עס ארויף אויפן סעלעד.